मस्तीक से पंख मछले का तैरन में मदद करत है। और यह मछले का पंख पाने के अंदर मछली का बहुत तेजी भी प्रदान कराता है। इन पंखन ते मछले अपने आप का अधिक से अधिक दूर तक तैरन में मदद करत है। मस्तीक से पंख मछले का भारी सुरक्षा देन में भी बहुत लाभदायक होत है। जिससे मछले तेजी से तेजी पानी के अंदर और लंबे समय तक बहुत दूर तक तैर सकत है।